Yo séréŋa santhiéné kéy aŋa baka mokhoŋa a kiténé sobobou niya bon, kha wonka yatini aŋa baka mokho ana gni, agni moukhé gna woganta tou. Soninko ŋa kono i na ti miskina djikoun téye, awa gana gna miskinakhou djikou yogo yéyi agana gna fankama ken djikou na beugéye, bon fankama nkha bé guéni khadi ké mokho bané, bawoni <hesitation> i ya gnaŋana kono soninka nkhané tali gnimé. Miskina ngana gna fankama djikou bé gayi ado fankaman gana gna miskina, djikou bé gayi, i ya kounkono, bon, kha djikou gnimé gnimé, hadama remou ndjikou gnimé yimé, a nan kata wala a khoté gnani parcek mané nendi ken débéri anda khorona. Séren djikou kou bénou gan djikoundini, i gan djikoundini kébé anda khorona, andagana khoro pourana nan kata wala a khoté gnani. A lay rini yéré lenki a na fo débéri kénpenta ndjikou, anda débéri soit kori gnanda léyi ou miskina banakhou gnani ou léminakhou gnani, ou fotana koulaya lonéyi khounbané a. na wara. A layi ken ŋala, mais <hesitation> an thiarano ngadando kébé khorondi pourra nan kata ken ŋala a khoté gnani dé, nke ke ndaŋa kéŋa a walé nkhoté gnani. Araygnana samounté haran gana taŋa wala khounbané khady soninko ntaly khokhé founé nkhokhé anga takha kama anga guiri bané ta a bakka. Yo alkhalibou nké djikou nké gnimé yimé kén nké ké ni ké ya a walé nkhoté gnani yo.